لو كنت مضطرة لزراعة الأكل بقدر أسوي هالشي، بزود حديقة صغيرة وأختار مكان مشمس وبزرع خضراوات مثل الطماطم والخيار واخترتهم لأنهم ينموا بسرعة وبجهز التربة والسماد وببذر البذور وبسقيها كل يوم وأراقبها ولما تنضج بقطفها وأستخدمها في الأكل والتجربة هذي بتكون ممتعة لأني باكل من جهد يدي.